पानीमे मछरी बाहेक औरु जल प्राणी फिर बैठत हएँ । जैसि: मुड़का, कछोहा, सलामान्डर, जेलीफिस, झिंगा, स्क्विड, डल्फिन, व्हेल, सील, जोँक, पानी साँप, पानी बगुलि, पेंगुइन, तलकुकड़ी, गिँगटा आदि । जे प्राणी पानी भितरको तमान वातावरणमे बैठत हएँ । जैसि: समुद्र, ताल, नदी, और जलाशय । पानीमे बैठनबारी जे प्राणीनको अनुकूलन क्षमता बिनको जीवनके अच्छेसे चलान मद्दत करत हए ।